څراغ، ټلویزیون، راډیو، اوطو، کمپیوټر، لپټاپ، موبایل، د وېښتو وچولو فون، ټلیفون، ترانسفرمر، جنراتور، د کالو مینځلو ماشین، د کالو وچولو ماشین، میکسر، بلیندر، لیفت، سپیکر، ویډیو کمره، برقی چایجوشه، د پلو پخولو دېګ اونور.